ترقی شبد سُنّدے ہی من وچ بہُت سارے وچار اپر دے نیں۔ ترقی دا آرتھ صرف آرتھک وَدّھے تک سِمِت نیں، بلکہ اے جیون دے ہر کھیتّر وچ اگے بڑھن دی پرکریا ہے۔ جدوں اسی ترقیوادے سوچ دے توں سب توں پہلا منکھ جیون دے سدھار دا خیال آؤندا ہے۔ ترقی دا سنبندھ سماج نال وی ہے۔ جدوں سماج وچ سکھیا، وِگیان، ٹیکنالوجی اتے صحت کھیتّر وچ سدھار آؤندے نیں، تاں اوہ سماج جڑا ترقی دیاں راہواں اُتے اگے نوں بڑھ جاندا ہے۔ سوچ وچ وی ترقی بہُت مہتوپورن ہے۔ جدوں لوک پُراݨیاں غلط طرحاں نوں منوں چھڈ کے، نَمیں تے صحیح وِچاراں نوں سِوِکار کر دے نیں، تاں اوہناں دی سوچ وِکسِت ہُندی ہے کہ جات پات، اندھ وِشواس تے بھید بھاو توں اوپر اٹھ کے انسان برابری اتے بھائی چارے ول بڑھنا اصلی ترقی ہے۔ ساڈے طور تے اپاں کہہ سکدے ہاں کہ جیہڑی ہوئی ترقی نال اگے بڑھنا وی ہے۔